No mu meelest poolõq eesti meheq uskvaq, et ku kõvva lihha süüt, et sis tulõ jõudu kõvastõ ka manoq. No ja sis latsilõ kõnõldas, et süüq ilosahe putro, sis saat suurõs ja tugõvas.